Raha ohatry k'iah ande ilagno ame tikebo- mitikebo laly izy amin'io sady zakabe e raha homaniko aloha da misiky klôty klôty gn'hisiky zany raha hilano da akotran'izay miomagne avao koa hanany zatry zaka- zatry zany monko bakakondro atambatambatriny na sambrera satria raha valaky itena anaty rano iny sisy raha amonzy atena da mitabefatra aminy itena mangala aina.